Lo que kauk de pu mba'aik que nipep landasx pus porque es maiñ karat es baljus karat <noise> porque saria batsajau pu ninyau porque napu kani banjiang kari mbuy pu kimbiep mesa se k'ua lumey jay peuk pu l'eje jay saria kichꞌijiñ pus juy batajaul y lipiji mje pus njey banaung y peuk pu l'eje y jay lu'uey jay banjiang kari mbuy lem y ndua mi'ia kupu jay luta'au y pus napu jay kani chuchu'u nipem kua mananu jay nguba'ai si nguba'ai si dios ndutsajau pero lembu nipep majau porque lumey sania ndan'eiñ y de pu kukueiñ por rapu maiñ mat kinyiep jay ki peuk se ma l'ue kupumat linjik y rake mat kupu se jay kua l'uey lutsajau saria kich'ijiñ kupu mat linjik y rapu maiñ tipijiy y cuando kua latojot karit bumba'aung base'eix y rapu maiñ tuts'un y lo que maiñ nipep landach es pu karit lats'eiñ porque rapu banjaung ndung se kua lumei ndung pus rajuik jay kua l'eung njaung mi'ia rapu pus maiñ nipem mbatsau majau rapu karit es color lauaty pu kani ninyau es nambu ndino kua lamajau jay ndino jay gris mi'ia kua lamajau y pu kani kukueiñ pus napu es na'ua ndino ni'ik maiñ <noise> y pu sutujuat porque rapu es kameik peuk se kat ku ja la'ey lamejey peuk se kua'al y lem bien ba'eut rapu maiñ nipem. Landach ni pu kani kutsejey porque napu kua latsu'u peuk se manakeje natsu'u si kua nipep malakujun ni pu kani tsundeil porque napu maiñ kua latsu'u y kua lan'eiñ y pu kani vali bakua maiñ kani kutsejei se l'eje vali bukua pus napu maiñ bien maljus napu se kauk lapajau kual puma es tutu porque tutsu'n y maljus lau y lo que es nda kani skimbiang maiñ yino ndibie'en ma ngupex pus napu lembu jay cuando chunji nukueje pus lembu nutu porque napu maiñ kantsu'u napu nipem lanu'u ke nguba'ay pero lo que es saria mba'aik kauk lanu'u pus rapu nipep mgajay latsau peuk bakja porque rapu jay nipen nipep xich'ut jay em.